اذا خيروني يكون عندي مكتبة او معرض فني، <hesitation> طبعا انا احب الرسومات واحب الفن ولكن احس ان دا الشي ما حيضيفه لي، فهختار انه يكون عندي مكتبة تكون فيها جميع الكتب اللي موجودة يعني من قديم التاريخ للان، اه لاني شخصيا احب الاطلاع واحب القراءة واحب اكون دائما مطلعة على كل شيء جديد وزي كذا، واحس يعني هذا هو اللي حيفيدني وحيعلي الذكاء عندي وحيخليني كمان شخصية مبدعة ومبتكرة.